اب سمجھو کہ آپ صبح میں بہت جلدی جلدی میں ہے اور بہت سارا کام ہے آپ کام کو باہر نکل رہے ہیں تو ہو سکتا کہ آپ کو کھانے میں کھانا بنانے کا اتنا ٹائم نہ ملے تو اس ٹائم پر تمہیں زیادہ تر ایک تو آملیٹ کر سکتے یا پھر یا پھر سینڈوچ، بولے تو وہ صبح کے ٹائم میں جلدی بنتا اور آپ کا کام بھی ہو جاتا اس لیے میں تو <hesitation> یہی کرنا پسند کرنے والی اور یہ ہیلتھی بھی ہے صبح میں، اور مطلب صبح میں کھانے میں ہیلتھی بھی ہے اور جلدی سے جلدی بنتا بھی تو آپ کو اتنا ٹینشن بھی نہیں رہتا <hesitation> جیسے کہ ہمنا معلوم ہے سب کو کہ جلدی بنانے کے چکر میں آج کل میگی بنا رہے جو کی ہیلتھی بھی نہیں ہے اور دیکھا جائے تو یہ آملیٹ صبح میں پروٹین ڈائٹ بھی ہے صبح میں کھا بھی سکتے جلدی بھی بنتا اور میگی جیسے ہانیکارک جیسے جو کھانا ہے اس سے ہمیں بچوں کو بچا بھی سکتے اور خود بھی اچھے رہ سکتے ہیلتھی رہ سکتے